ni livre nɛ a be sin mɛna po an livrura wian a mɛma bira ba nicoza baba a nupɛ arani a sun bwe mi ni dji ni a'o bible evanzil a bwe oyi bwa o evangjil aranu hiya a semu hiya bɛ famu veni o nicomu tena we woromui bwɛ o tawe a we o dimiyan bwɛ o tawe a bɛ we mu wiyan tua mi